रेफ्रिजरेटरकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे ताजगी, आरामदायक घरकी भावना आत हए । रेफ्रिजरेटर एक ऐसो वस्तु हए जो खानिया और पिनिया चिजके ताजा धरन मद्दत करत हए । जा हमर जीवनके सरल और व्यवस्थित बनात हए । जा हमर घरकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा हए जो वस खानु इकल्लो सुरक्षित ना धरत हए, परिवारकि स्वास्थ्य और जीवनशैलीमे फिर महत्वपूर्ण भूमिका खेलत हए । व्यक्तिगत रुपमे, रेफ्रिजरेटरसँग मिर तमान् सम्झना हएँ । खास करके बचो खानुके फ्रिजमे धरन, पानीके चिसो करन और कभिकभि त रातविरातके ताजा फल फ्रिजसे निकारके खान ।